اه في يوم من الأيام كان في جطوسة فضولية هالجطوسة لجت اه سنسلة سحرية في الحديقة طايحة السنسلة أول ما لبست السنسلة بدا عندها اه قدرة أن هي تتكلم مع البشر يعني بدت تساعد في أهل الحي ابتدت كل يوم اه تكتشف في روحها قدرة جديدة.